Bɩ kɛme sɩlɩ ʋzʋa kɛma yɛla mɛ yayɔ gaze yanʋ wʋ kɛmanʋ dzʋklɔɛ anʋ dzʋklɔɛ dzʋklɔɛ mamɛ kɔbʋɛ ama bʋala makʋɩ dʋnʋ gagbalɩ meselɛ kɔlʋlʋa ɔkalʋlɩna nɛfɛ mayɔ anɛ yɔya nʋ wʋ ava eya anɛ bʋa anɛ yanʋ wʋ ava medola kɛmewʋ nʋ moteli ewʋ kabɩ kanɛ amɛ kʋlʋvle alʋlʋia bʋala madʋ ɔlɔkʋ nanɛlɩ mesɩlɩ mʋ alɛ kafɔnesɩlɩ ayɛ esɩlɩ bʋala esɩlɩyɩ mʋ alɛ kafɔ nesɩ ayɛ kesɩlɩ bʋala kesɩlɩ kɔlɛ sɔŋ meseya nɩw makɔ ɛkʋ dʋ kɔsʋ nʋ dzɔ kɔbʋɛ maba zɛnyɩ bapɛ kɛmayɛ lanɛsɛ.